Sohõ safun no araŋ na ay hã haŋkaŋ ka ci a muraadey. Toh safunay dabam afo-fo no i go i hinfaano afo kulu da ɲga wane no dabam-dabam no i go, i kwaara hamni wano goono, ɲumay yaŋ wano goono, waŋkaŋ ni ga ɲunanda barfoyaŋ mo da a du wankul kaŋ a du no ɲga mo a ga ɲga muraado tey da ɲga wo day muraado ma te. Toh sohõ mo lokaco kaŋ ra ir go wo, ɲumay yaŋ wano dabam, yongo ɲuna yaŋ wano dabam. Toh da ni baŋ ka duway yaadin toh ni di i hinfaano dabam-dabam no a go. Da ni tun waŋkul kaŋ ni tun ni ga za kin muraado te. Waŋkaŋ ni ga ɲuna nda kala dabam no a go waŋkaŋ mo ni ga ni gwayo ni ga ɲumay da ɲga mo afo dumi no. Toh ni di waŋkul kaŋ ni du ni si ne ni ma ɲumay da yongo ɲuna yaŋ wano ɲuna yaŋ wano zama cindo da ni ne ni ma ɲumay da i ga farre no i si kaani, i hau si kaani. Amma wane wo da ni duwa ɲgwa wo da ni ɲumay da ɲga wo baani samay no ni ga ma. Afooyaŋ da ni duwa da ni ɲumay da ni si ne kala day hayoo wo kaŋ i ga feesi a dumo hawo no a ga. Zama a hau ga kaani naŋkaŋ ni ga bisa kulu ni ga ma a farra, hau ga kaani. Amma yongo wano mo da ni ne ni ma ɲumay da ni gaa hamo naŋ kulu kaŋ ni bisa i si ma, ni gaa hamo kani zama a ga farre no, a hau si kaani matekaŋ ni ga ba.